<hesitation> Raha ohatra hoe aminà ordinatera ndreka, hita hoe a hitako écran, de hita souris an, de misy clavier an, de misy a <hesitation> disque dur interne mbany externe an, de misy magnety de misy web cam miaraka aminanjy akeo.